Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ ͻdwontonyi a m'agye dzin kyɛn dɛ mebɛyɛ eguantonyi a m'agye dzin. Siantsir nye dɛ eguantonyi, mobotum afa do epira pira bi a ebia mobobu me nan mu anaa mobͻbͻ famu ma me beebi ebu naaso adwontow dze, ͻno otum ma enye w'ankasa woho kasa na enam ndwom do so tum nye afofor kasa.